Yetɔgum sebo la yetɔgum sebo ti mam wan nyaŋɛ tɔgɛ de la, mam wan nyaŋɛ tɔgɛ Gurenɛ wuu mam n tɔgɛ se'em wa,n wan nyaŋɛ tɔgɛ nabetɛ, <hesitation> mam wan nyaŋɛ tɔgɛ kusaalɛ, <hesitation> mam wan nyaŋɛ tɔgɛ santɛɛnɛ ti ba yi'ira ti twi, <hesitation> mam wan nyaŋɛ tɔgɛ dagantirɛ, <hesitation> mam wan nyaŋɛ tɔgɛ fanti fii yetɔgum sɛka ti mam wan nyaŋɛ tɔgɛ n bala.